Ahey sagalen sun hinjirtiey, sagalenii ak matundaati, fooni, sagalen sunii akama nguvu namin kanniti yeden, jaben aminenii simanen heden, simannenii hadagee simanen jaben namit kanna eden, simaa, fooni iyoo matunda, matunda birri ta nguvu namit kannit.